gott kvöld það er ókyrrð í loftinu á íslenska flugmarkaðnum þessa dagana

þarf tólf milljarða króna lán til að treysta starfsemi sína og afkoma Icelandair hefur verið undir væntingum undanfarna mánuði í gærkvöldi tilkynnti Björgólfur Jóhannsson að hann væri hættur sem forstjóri Icelandair þar sem ákvarðanir hans í útlit er fyrir að tekjur af fargjöldum á þessu ári geti orðið allt að átta komma sex milljörðum króna lægri en reiknað var með við fjallar um íslenska ferðamarkaðinn og fengum hann til að spá í þá stöðu sem komin er upp í tilkynningunni sem Icelandair sendi frá sér í gærkvöldi viðurkenna stjórnendur félagsins ákveðin mistök það er

sölu og markaðsstarf félagsins breytingar

á því hafi ekki gengið sem skyldi og einnig breytingar á leiðakerfi félagsins hafi ekki verið vel heppnaðar það er að segja það var aukin áhersla á þetta er að reynast flugfélaginu erfitt núna í sumar afleiðingarnar af afsögn Björgólfs eru þær að þær koma enn meiri óróa á vikur hefur verið talsverður óróleiki í kringum íslensku flugfélögin það hófst þegar Icelandair birti afkomu sína fyrir fyrstu sex mánuði ársins það var mikið tap í kjölfarið fáum við í fyrsta sinn upplýsingar um rekið með tapi í fyrra svo erum við núna að horfa upp á fært okkur ítarlegri sýn á það flugfélag og sjáum að staðan er ekkert

góð svo kemur þetta í gær og Björgólfur hættir sem hefur verið svona leiðandi í íslenskri ferðaþjónustu síðastliðinn áratug þannig það munar um minna þegar svona menn hverfa af sviðinu nú nú þurfa stjórnendur Icelandair þeir sem eftir sitja að finna leiðir til að vinda ofan af þeim mistökum sem

breyta leiðakerfinu á einhvern hátt og það þarf ekki að vera svo fjarlægt að

og Icelandair gætu sameinast

sæll Björgólfur og velkominn í Kastljós hér heyrðum

við Kristján Sigurjónsson fara yfir stöðuna en það er

að spyrja þig sjálfan hvaða mistök

gerðir þú og hvers vegna ákvaðstu að hætta sko ég lýsti því í yfirlýsingu sem kom frá mér í gær að við breytingar sem farið var í á sölukerfi Icelandair fyrri hluta sumars á síðasta

ári hefðu verið gerð ákveðin mistök í framhaldinu hugmyndin að breytingunni var ágæt en eftirfylgnin var ekki sem skyldi síðan fórum við í breytingar á leiðakerfinu meðal annars að fella út

segi í tilkynningunni að þessar ákvarðanir voru teknar á minni vakt og að því leytinu til ber ég ábyrgð þar sem ég er yfirmaður félagsins og og ber ábyrgð á allri starfsemi

í ljósi þessa alls þá í raun að gefa þá félaginu færi á að vinna úr þeim málum sem er verið að vinna í við erum búnir að vera núna að grípa til aðgerða til að bregðast við þessu þær aðgerðir eru í ágætis gangi hverju breytir þetta fyrir Icelandair að þú axlir þessa ábyrgð persónulega bætir trúverðugleika ég horfi alltaf á það þannig að félög eru alltaf stærri en einstaklingarnir sem þar starfa

maður í manns stað ég er búinn að vera tíu og hálft ár hjá félaginu búinn að vera farsæll

að mínu mati við vorum í upphafi tímans í miklum erfiðleikum í kringum bankahrunið náðum að vinna okkur út úr því komu

farsæl ár í framhaldinu mikill vöxtur mikil ávöxtun á hlutafénu við sögðum alltaf að það myndi koma niðursveifla og þess vegna þyrftum við að byggja félagið sterkt félagið er með sterka eigin fé stöðu verulega góða stöðu peningalega við erum með tæplega sextíu milljarða í eigin fé eða fimmtíu og sjö milljarða í eigin fé í júlílok tuttugu og tveir til tuttugu

og átta milljarða í í peningalegum eignum í júlílok þannig félagið er í góðri stöðu og tilbúið að takast á við svona niðursveiflu eins og við erum að horfa á núna en hvaða hætta er það sem steðjar að félaginu þá auðvitað er það bara þannig að flugrekstur er í eðli sínu mjög sveiflukenndur það geta komið ár og við höfum séð það

í sögunni þar sem reksturinn er ekki að ganga vel hækkandi olíuverð sem dæmi miðaverð fylgir því ekki eftir og svo framvegis og félög þurfa að vera undirbúin

að takast á við þær sveiflur og Icelandair er akkúrat í þeirri stöðu þess vegna hef ég líka sagt að það sé svolítið ósanngjarn samanburður að vera að tala um air annars vegar og Icelandair

sama vettvangi í ljósi þess hve staða félaganna er gerólík það hins vegar þýðir ekki að félög eins og Icelandair geti verið rekin með tapi lengi það þarf að bregðast við og takast á við breytta tíma hvað tekur við

þeim stjórnendum hjá Icelandair sem eftir eru hvað liggur beinast við að fara í núna það er við fórum í breytingar á skipulagi félagsins í júlí í framhaldi af breytingum sem

með þeim breytingum vorum við að bregðast við þessum aðstæðum vinna í því að í raun koma skikki á þessi mál þannig að framtíðin stjórnendur félagsins eru fyrst og síðast að leggja áherslu á þetta núna

auðvitað er Icelandair Group meira en bara Icelandair það eru önnur félög þar inni og og flest þeirra eru að ganga mjög vel en hjá Icelandair er mikilvægt að að stoppa í þau göt sem eru í sölukerfinu og sú vinna er í fullum gangi

auðvitað á og fer allur tími stjórnenda í framhaldinu að vinna í því myndu sameinast hefurðu trú á því sko veit það ekki

á því í fyrsta lagi reikna ég ekki með því að það sé heimilt ég reikna með að starfsmenn ákveðinnar skrifstofu í Borgartúni hafi töluverða skoðun á því ef að það kæmi til tals ég sé það ekki

fyrir mér enda er það mín skoðun að þessi félög geta alveg unnið á þessum markaði saman en það er auðvitað mikilvægt að bæði félög séu að birta upplýsingar fyrir alla almenning almenningur er að kaupa flugmiða og það skiptir máli að sé öryggi í því að þessi félög séu starfhæf langt fram í tímann ein af þeim mistökum sem þú nefnir í yfirlýsingunni eru breytingar á leiðakerfinu

var fjölgað milli Bandaríkjanna og Íslands en fækkað milli

Evrópu og Íslands þetta gerist á svipuðum tíma og

verður gjaldþrota og mörg evrópsk lággjaldaflugfélög eru að fækka ferðum til Íslands ekki satt jú hefði ekki verið upplagt að nota tækifærið og fylla í skarðið það reyndar við hófum flug til Berlínar í beinu framhaldi það flug hefur gengið mjög vel við hófum flug til stóra málið var breytingin á svokölluðum seinni banka

við vorum að fljúga á nóttunni til Evrópu vorum að þjóna svona lægri borgandi markaði það er kostnaðarsamara flug það var mat okkar að það væri rétt að fella það niður og reyna að að lengja þá í þessum fyrri banka okkar það er það sem við erum að gera núna

erum að hanna nýtt leiðarkerfi sem á lokastigum í hönnun nú segi ég ennþá við horfi það leiðakerfi nýja útfærslan

á lokastigi það mun hjálpa félaginu verulega mikið inn í framtíðina ódýrari í rekstri og þjónar betur viðskiptavinum félagsins í gegnum landið farþegar á leið milli heimsálfa

fram að það megi rekja tuttugu prósent fækkun evrópskra ferðamanna til Íslands til þrátt fyrir þetta í okkar leiðakerfi en ábyrgð okkar er auðvitað

mikil við höfum tekið hana alvarlega við erum stærsta

í íslenskri ferðaþjónustu höfum verið leiðandi í að til dæmis dreifa og auka ferðamannastraum að vetri til að ná eins og orðað er sem heilsársstarfsemi þetta sé ekki bara

það hefur gengið eftir við erum að sjá mikla fjölgun á vetrinum við tókum töluverða áhættu þar jukum framboð að vetri miklu meira en að sumri sem að var veruleg áhætta því afkoman að var lægri en við töldum að það væri sterkara fyrir félagið til lengri tíma að fara þá leið ferðaþjónustan er orðin stærsta atvinnugrein þjóðarinnar eru íslensku flugfélögin rekin á nógu ábyrgan hátt miðað við hversu mikilvæg þau eru þjóðfélagslega góð spurning ég get bara svarað fyrir okkur alveg frá því að ég tók við þessu félagi sem er í janúar tvö þúsund og átta þá hef ég hugsað fyrir

því ég hitti á árdögum starfs míns þar fyrrverandi forstjóra félagsins Sigurð Helgason einföld ráð passaðu að að hugsa vel um að eiga nóg af peningum í kassanum og eigið fé sé sterkt því það koma niðursveiflur þannig höfum við verið að einblína á okkar rekstur það sýnir sig núna

ef við horfum á tölur félagsins í júlílok að efnahagurinn er sterkur peningaleg staða er sterk félagið er undirbúið undir svona niðursveiflu ég get ekki talað fyrir í þessu sambandi mér sýnist þó á kynningu þeirra að staða þeirra sé ekki alveg í hefur ekki gengið nógu vel var einhver hætta á því að lánardrottnar ykkar myndu gjaldfella lán nei reksturinn á þessu ári er að ganga vel á síðasta ári vorum við með með þrjátíu og sjö milljónir dollara

hagnað eftir skatt það er reksturinn á þessu ári sem er er það er auðvitað eitthvað sem við þurfum að bregðast bregðast við það er náttúrulega það góða við svona stöðu að

hvar vandamálið liggur til að geta tekist á við það auðvitað eru svo utanaðkomandi atriði sem hafa áhrif á reksturinn hækkandi olíuverð aukin samkeppni og svo framvegis en við verðum

passa það að það sé ekki eitthvað sem er

sem veikir okkur og það er verkefni sem við höfum verið að taka á að undanförnu

er ekki bara stærð í hagtölum þjóðarinnar þetta er líka spurning fyrir fjárfesta og lífeyrisjóðir eru stærstu hluthafar Icelandair við

mikið undir því að rekstur þessa félags gangi þar með vel er það ekki heilmikil ábyrgð hvernig líður þér með þá ábyrgð að sjálfsögðu er það mikil ábyrgð fyrst og síðast erum við með þegar mest er ríflega fimm þúsund manns í vinnu auðvitað þykir manni vænt um það fólk og þarf að hugsa fyrir því þannig að maður er alla daga og allar nætur að velta fyrir sér afkomu þessa fólks og að því líði vel lífeyrissjóðirnir keyptu uppistöðuna af sínum hlutabréfum í dag þegar að gengi félagsins var kaupverð sem þeir lögðu þá fram þessir stærstu eigendur þeir hafa fengið það út í ríflegum arði hlutabréf félögins fóru upp í þrjátíu og átta þegar best

var það rétt verð á þeim tíma ég er ekkert viss um það á móti getum við sagt að verðið í dag gengi sjö er það rétta gengið ég hef ekki trú á því sjálfur ég hef trú á því að félagið

meira inni en það að lokum þú hættir í gær hvernig

tíu og hálft ár ég var í dag að labba náði að fara á nær allar starfsstöðvar

höfuðborgarsvæðinu sem eru í Reykjavík og Hafnarfirði kveðja fólkið taka í hendina á því svolítið sérstakt en ég segi bara við fólkið

dagurinn á morgun sem skiptir máli það sem liðið er við breytum því ekki mér leið en ákveðinn léttir sakna þessa vinnustaðar því að hann er mjög góður mjög gott starfsfólk hjá félaginu

auðvitað saknar maður þess og sterkur kjarni sem við sjáum á því hvað

langur hjá félaginu þannig að ég að sjálfsögðu sakna félagsins hvað ertu að fara að gera núna ég var nú kannski að hugsa um að vinna upp tapaðan tíma með fjölskyldunni kannski að dedúast með barnabörnin gera bara eitthvað sem mér finnst gaman sem er

margt spila golf whatever þú ert frjáls já ég er frjáls sko en auðvitað hugsar maður alltaf um fráganginn sem takk fyrir komuna þar með er Kastljósi kvöldsins lokið við verðum hér aftur annað kvöld